È siaŋ wèè maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ gɔ̀ɔ̀yɛ. Sèèum nɔ̀ŋ nyuùŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ gɔ̀ɔ̀yɛ. Muŋ fè woò mààŋùm mànàìm kɛɛum kuwà ɓɛ̀ɛ̀jàa weèim, mùŋ ready maiŋ diɛ̀ŋ. Maim pɛɛ yɛ̀mɛ̀ yàwi nyùùŋ jaa muŋ kuwà taìŋ, mùŋ gbooìm nɔŋ kɔɔ vauŋ vauŋ. E mànaŋ lii, tii fè mànaŋ. Sèèùm woà mààŋùm mànàìm sɔɔ̀ maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀jàa weèim. Sɔɔ̀ maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ɛ̀jàa kɛɛ fè woò mààŋùm mànàìm, mùŋ manaŋ kii mɛ̀ mààŋ mùŋ yaà yɛi mùŋ yaà yɛi mùŋ ready maim diɛ̀ŋ, maim dìɛ̀ŋ aŋ faaàŋ tɛɛ, maim yɛi gbòò kɔɔ vauŋ muŋ nyimààŋ ɗèwè kìì kɔɔ gbòaim, e gɔ̀ɔ̀yɛ̀ɛ ɓàa lii, e waasu lii.